Annas le iswwu, issawwu lom naas, ishakkulu lom lijaan, bishiful hada hadi bilgi akher walla bihillul mashakil kullimushakil fi bikanum da ihilluwa hadi akher da asshuqulal afdal da hubas ihillil-mashakil hine bikannaatum, finshan alfada kan ma masha akta shafo-sshuqul alfiya kula ma bi durm shabasshqul.